بھائی دیکھو، کتوں میں بھی الگ الگ ٹائپ کے بیماریاں رہتے۔ لیکن کچھ کائیں کوں کومن بیماریاں رہتے، ہر بریڈ میں اپنے کو دیکھنے کو ملتے۔ جیسے سکن پرابلم ہو جائے، یا نہ تو جوائنٹ ایشوز، یا نہ تو دانتوں کی پرابلم، یا موٹاپا، یا نہ تو کانوں میں انفیکشن، یا نہ تو <hesitation> دل کا ہارٹ ڈیزیز۔ اب سکن کی پرابلم میں بہت زیادہ مشکل ہوتا، وہ تو فنگل انفیکشن ہو جاتا۔ کائیں کوں اپنے پانی نہیں لانے کی وجہ سے، اپنے لوگ صاف ستھرا نہیں رکھنے کی وجہ سے، سکن کے پرابلمز آتے۔ جوائنٹ ایشوز کائیں کوں آتے، بڑے بریڈ کے جو لمبے اور وزن کتے رہتے، جیسے لیبریڈر، جرمن شیفرد؛ اگر زیادہ موٹے ہو گئے سمجھیں وہ ٹائم پر انہوں کو جوائنٹ ایشوز آتے۔ اور ڈینٹل پرابلم میں کیا مطلب ہوتا؟ اپنے کھانا بولے تو کھانا دے دیتے، انہوں کو اچھا ماؤتھ واش نہیں کراتے، یعنی انہوں کو ٹوتھ برش سے واش نہیں کراتے؛ وہ ٹائم پر ڈینٹل پرابلم آتے۔ تو کتوں میں بھی ہر ٹائپ کی بیماری رہتی، یہ انفیکشن رہتا جیسا انسانوں میں رہتا؛ ویسے کتوں میں بھی بیماریاں رہتے۔